Éh aa danə liikə dəle. May piya bə danə liikə sə gəsu áy. May piya bə danə mimin liikə so ka maw kamsu gomtə zwaki zwakə ryə áy so mikə niisə mi nu an kə mikə lúsə mi ge áy kə <hesitation> kə kamsimi zwa kə minə wom bə áy. So liikə so mikə reliikə sə kə re mi gakə zwakə wombə rə áa liikə áy kə mire, mire mire liikə rə. Sə gam ni ani mikə sə mi ge min mi lii so gami zwakə wombə akə ryə koó, ryə koó nə únsə zure ko nə wan ani nə <hesitation> liikə doŋkalai nə nə maa, nə maar nə nétətə kar sə i daysənə sə i liinə ari. Ari kə mi kən liikə aa ga mi gomtə zwaki rə. Ama karso mikə mən ‘wakə gami gan gomtə zwaki so ko wanya pat danə liikə wanə dá lii so dá gaw gomtə zwali áy. Ko wanya danə liikə sə dan lú sə dá gaw yakəl áyso. Gam ni ani mikə liikətə mi gi ari kə mi kən liikə gamigan yakəl. Gami gan gəbəl zwakə ryə. Ama lúkə kaw sə i i, i, i, i, i, i, daw də sə i, kamə i za i lii kə mə ‘wakə tew may bə aa bərə mə ‘wakə bal le aa dú kpur bəle kən dú kpur nə kə dan vasə mari unsə rə aa. dan kamə le bari kən kamə le bari nə kə ava səm únsə rə aa. Kən vasəm únsərə aa nə kə rem kam, aa kamsəm gomtə zwaki to irim lúkə ari akə gaw dəle abə ko waya kə tyakə tyan. Gam nə kə ko wanya ge gawtəl wəmbəl. So wanu so mə kə re lúkə sə kə ren gakə gomtə zwaki ani kə mə dá wan ani. wanu sə mi kə re liikə sə kə re mi gakə gomtə zwaki ani mi dá ani. Ama aa ger gawni yaw wa yaw rə. Yaw wayaw kə ikə kə gəəgən dam ryə ma kə ko kə rewren ɓawsəgə səw má ikə i liilin. Kə rey kə rey gakə gawtəl wombəl ma ikə i ikəi tyakərə. Ama é mabu gəənu kə zwakə énə bə tyakə tyan bele ma én ya. So gam ni ani, ékə alaa kə wanu sə are liikə sə dá gavé yakəl aa way gbasə so aa dolənə jiwlə enə ani. Niŋni bə kum gəgən. Alaa liikə tə ari aa liikə aa ‘way gawtəl wombəl kə niisə aa waynə yakəl én zwakə ryə so aa gontənə yaw enu sə ibə inunə sə i dolə nə jiwlə ani. Lììkə̀ sə kə’ re ye gakə gomtə gwaki áykə́ aa də dan, aa líírə. Sə mikə’ lììkə̀ kə̀ mī tōó ari kə́ lììkə’ tə’ sə gami̍ yakəl nə̀ gəənsə nə̀ núsəl dansə mìkə’ təə ari kə ari̍ kə aa gamī gom tə ʒwa ki̍ və. Gami̍ gun yakəl. Mìkə lìì gami gar yakəl gwakə ryə. Aā gamî gomtə gwa ki rə’ aagamì kunəm rə’, aa ɨ́ mi kunəm və dikə’ ryə rəī aa durmi rə’ aa vasimi ún sə rə aa rə’ aa vasimi ún sə rə aa rə’ pat lìì kə, lìì kətə sə mì lìì ari kə’ gəsimì gə. Fam ni ari bə’ jiwlə bə’ wan da’, da’ maysími nàbay nìì sə mi waynə lìì kə̄ tə̀ ari sə mīn líí sə mi ganul gərsə̀ ari, dan sə mí ganu gəənsə̀ ani. Gam ni ani jiwlə nə gərsə’ wamə wam da’ vasa’ lììkə ay, wam vasə lììkə tə’ ari. Dan sə e’bə ən kə aá tya kə nììsə are lììnəgə, sə aa gawnə wombəl da’ ɓawsə ne səw rə ani. Gam ni ari uso ko. May peya bə kə̀ tyakə nììsə so wanu so re lììkə. Nì ani may piyabə’ kə̀ war lììkə sə re lìì kə̀ sə aa rew ɓawsəgə səw rə a’y. Are gakə, arew kamsəgə gwam gwakə wakə ryə rə áy. Gam nə kə’ nī ani kə’. Gəgən. Gawtəl wombəl kə’ aa yakə bə abe. May may səw sə gaw dəl le abə. Sə ən be ge gawtəl wombəl lə. Kə̀ səw rə. So gawtəl wom bə nə́ kə’ sai lìì kə eń a a líí áy so re ye kamsə yə gaw təl wombəl. Gam ńi̍ ani bə mɪ bə’yalkə̀ nə̄ du̍ kə̀ gəənə’ jiwlə’ kə’ ga’ wanya fat lìì kə wombə damso aa lìì sə aa gawnə wombəl so aa dolənə jiwlə e’nī ani. Jiwla’ bə’ ka’ pawsə nay sə pa’, ən ni ani.